Olokkoloq ero maderri laddeq aktif e akko wenni wi <hesitation> ero wissengnge ro balao. Yero bara- balao we maderri ti messu wenni ti jokka sappa anre maderri ko kampong-kampongnge tu messu i tengnga benni lo ko tengnga-tengnga na galunna tawwe maderri je nanre ase na tawwe namasolang ase na. <hesitation> Nomoroq dua <noise> olokoloq <noise> ero aktif e messu wenni ula ula etu maderri tuli engka lelang akko darraq e narekko jokka wenni kiq maderri engka maderri le runtuq akko takke-takke na pao we yareggi akko takke-takke na possikolaq e narekko lo kiq dareq e. Olokkoloq nomoroq tellu e ero maderri messu e ko tengnga benni wi yanaritu panningnge maderri lolang akko wenni wi lo sappa anre sibawa asu. Ti lo ko tengnga na galungng maderri mabbokka pahanna tau ogi e akko mabbokka asu e akko tengnga na galungnge nasengnge te mita naseng setang